ओ हुइ <hesitation> जि कुनो परिबेखत् निजोके परिबेखत् खप् खबोले सेश्त कुरे। करन् जोते न थकक् लगे किय ही परिबेखत् तेओ थकि जाते जि ऐ थकि बबबे निजोर् अहर् ब खस्तन् किन् ब <hesitation> खेइ परिस्तितित् खप् खै निजोके अहर् ब खस्तन् किन् निजे जुगन् कोइ बबबे ही परिबेखत् निजोके <hesitation> खप् खबोले ही परिबेखत् तोलो ब तेओ निजोके मुकबिल कोइ बोले सेश्त कुरे। जार् हो हैर् तेओ ही थै भेदेओनु खोरि तेओ जिमन् कस्त कर्न अहलगे, जिमन् दोरोपने अहलगे ले तेओ निजोर् अहर्, निजे पस्तुत् कोरि, ही खै तेओ होमु <hesitation> खबोले जुगन् धरे। जार् बबे तेओ किशु पोलि ब गोतेइ पोरिअल् सोलिथ् केव पर अवस्तत्।